Kanoon lagu krne main anuvanshik jankari ko upyog karna ek sanvedanshil aur jatil mudda ha. Iske liye kayi naitik aur kanuni pahluon per vichar karno jaruri hai aaiae ise braj bhasha mein samajhte hain. Anuwanshik jankari ka upyog karke fayde. Apraadhiyon ki pahchan anuwanshik jankari jaise dna apraadhi ko pahchanne mein madad kar sakti hai khaskar jab koi saboot apradh sthal per milte hain isase doshi ko pakdane mein aasani ho sakat hai. Adhikaro ka sanrakshan sahi tarike se aanuvanshik jankari ka upyog karne se nirpradh vyaktiyo ko galat tarike se doshi thehrane se bach sakte hain. Iske naitik mudde gopniyata aur nijata ullanghan aanuvanshik jankari atyadhik vyaktigat hot hain.